Dalam satu hari saya menggunakan telefon bimbit hampir berjam-jam contohnya, dua puluh empat jam saya akan menggunakan telefon bimbit dengan kerap balik-balik saya tengok tu telefon.

Kebimbangan kesihatan yang mendesak di negara saya pada masa ini ialah obesiti ini kerana kebanyakkannya urang Malaysia adalah bersaiz gemuk Um kerana orang Malaysia suka makan makanan yang manis dan sebagainya.

Sebab utama ialah mencari pekerjaan, kebanyakkan komuniti di saya berhijrah kerana pekerjaan, mereka ini mencari pekerjaan yang sesuai, pendapatan yang lebih tinggi daripada yang Um pernah dilalui.

Ok dalam budaya kami ubat-ubatan tradisional yang wujud antaranya menggunakan tumbuh tumbuhan atau pun Um ataupun tapi lebih kepada tumbuh-tumbuhan lah contohnya macam daun-daun yang boleh dibuat ubat.

Um Saya inginkan pendidikan yang baik untuk anak-anak saya supaya mereka berjaya dunia dan akhirat dan mempunyai masa depan yang baik lah, itu penting. Pendidikan sangat penting untuk anak-anak saya. <noise>

K, yang ini pula banyak membantu Um me-membantu rakyat untuk-untuk mengurus setengah-setengah hal yang melibatkan Um kewangan ka ataupun pa-pa saja lah yang perlu.

Perasaan saya tentang beranang itu sebenarnya siuk, seronok tapi dalam masa yang sama saya ada perasaan takut, perasaan takut itu sebab takut lemas jadi bila lemas macam-macam yang kita boleh fikir.

Bahagian paling bikin tekanan dalam kerja, pengajian atau hobi saya ialah kalau kawan-kawan saya tu bersifat toksik dan Um mereka suka membunuh kebahagiaan orang lain.

Ujian sekolah untuk kanak-kanak kecil kalau buleh biarlah kasi durang soalan yang se-sesuai dengan umur mereka jangan bagi soalan yang Um bukan mereka punya Um umur.

saya rasa jenis perkhidmatan awam yang saya pikir paling penting dalam sebuah komuniti adalah kemudahan awam yang disediakan oleh kerajaan seperti bas, monorail, LRT, keretapi, teksi yang memudahkan orang awam bergerak dari satu tempat ke suatu tempat.

Cuaca pada hari ini ialah ok tidak mendung, tidak telampau panas cerah-cerah sahaja sehingga saya boleh jemur baju sampai kering di rumah.

"Permainan video yang saya mainkan ini adalah seorang ""character"" yang bernama ""Arthur Morgan"" di mana dia adalah seorang Um penjenayah yang dicari Um yang dikhianati oleh kawannya iaitu ""Mayka"" dan juga ""Dutch"""

Saya barihat Um saya akan saya tidak mau telampau menjaga urusan orang lain biasa begitu supaya tidak stress dan juga makan, makan makanan berkhasiat dan juga tidur seperti anu dan juga Um mengamalkan.

ke lautan, tasik atau sungai Um saya tingu permukaannya yang cantik Um warna kebiru-biruan dan ada ikan di dalamnya.

Bagaimana kita boleh memastikan pelajar di sekolah bersikap baik antara satu sama lain ialah kita me-mestilah mengelakkan perbuatan buli ini kerana perbuatan buli adalah satu perbuatan yang jahat.

Um Tarian-tarian yang saya suka macam tarian-tarian etnik Bisaya Um muzik begitu juga Um muzik-muzik etnik Bisaya lah.

Saya suka memakai pakaian muslimah yang longgar-longgar Um yang menutup aurat sebagai seorang muslim Um saya perlu lah berpakaian mengikut peraturan yang telah ditetapkan.

Ya saya sekarang memandu sebuah kereta kerana saya mempunyai lesen kereta.

Kemajuan teknologi yang boleh meningkatkan kualiti hidup adalah Um pengu-pengu-pengurangan penggunaan asap dalam kereta sebab supaya kualiti hidup kita lebih Um sihat dan mempunyai udara yang bersih.

Apa ce buku atau cerita kanak-kanak tempatan yang popular ialah cerita mengenai si tanggang, si tanggang menceritakan tentang seorang anak yang derhaka kepada ibunya sehingga ibunya menyumpah anaknya iaitu si tanggang menjadi batu.

Saya pernah terlibat dalam satu projek Rintis mencari penulis-penulis muda tempatan Sabah dan saya kira kalau kita tidak mencari kita tidak akan tau bakat-bakat terpendam ini jadi perlu dicari dan sa harap boleh berterusan projek ini.

Kalau yang ini biasanya mengemas rumah mimang bikin pening kepala kalau telampau banyak mau di buat dalam rumah bikin sasak fikiran <laughs> kalau Um kerja rumah telampau betimbun.

Saya lebih suka berada di luar rumah sebab apabila saya berada di luar rumah saya dapat melihat Um macam-macam saya perlu kekakalkan Um fikiran saya terbuka saya tidak suka berada di dalam.

Saya memang tidak pandai memandu sebarang kenderaan pun Um tidak kisahlah kereta ka, basikal ka, motor ka memang saya tidak pandai dan itulah tau tumpang saja tapi memang inda pandai bawa.

Saya rasa tanggungjawab pegawai yang dipilih oleh komuniti mereka adalah menjalankan tanggungjawab yang begitu bermakna kepada komuniti dan tidak ringan putih tulang dalam menjalankan tanggungjawab sentiasa mengambil berat terhadap masyarakat di komuniti mereka.

Um Keluarga saya sederhana saja dan tidak mempunyai bajet yang ketat tetapi kita berbelanja Um sederhana membeli apa yang perlu dan tidak berlebi-berlebih-lebihan.

Filem rancangan TV atau permainan kegemaran saya ialah kalau rancangan TV ialah drama korea yang bertajuk Penthouse kalau filem kurang pasti kalau permainan kegemaran saya ialah Free Fire.

Kerja yang saya mau adalah berkaitan dengan pelancongan saya suka pelancongan Um saya boleh dalam masa yang sama saya boleh berjalan dengan pelancong dan saya boleh terangkan macam mana cantiknya Sabah ini kepada pelancong yang datang.

<noise> Um Saya dua-dua, saya suka berada dalam rumah dan juga diluar rumah Um sebab aktiviti saya memang ada jadi kena ada dalam rumah dan juga di luar rumah. <noise>

Pegawai yang dipilih mestilah pegawai yang bertanggungjawab, yang tahu pekerjaannya itu apa, paham fungsinya dan memahami orang-orang di bawahnya, sangat penting untuk memahami masyarakatnya.

Pemuzik, penyanyi atau penulis lagu kegemaran saya ialah Nsync, Siti Nurhalizah, Najwa Latif, Ernie Zakrie dan sebagainya.

Sukan badminton ya ini sukan yang seronok untuk ditonton terutama ketika Um melibatkan negara Malaysia bertemu negara luar jadi semangat kenegaraan itu tinggi.

"Penggunaan ""AI"" dalam kehidupan seharian dia boleh digunakan untuk mencari resepi masakan membantu untuk membaiki apa-apa alat yang rosak dan juga membantu dalam <noise> Um sedikit sebanyak dalam pembelajaran bahasa dan juga akademik. "

Ya, orang yang berbeza umur menggunakan teknologi secara berbeza sebab jika orang lebih muda seperti saya saya lebih mengetahui cara menggunakan teknologi kini kerana mempunyai pelbagai kemudahan dan pendedahan seperti di Internet tetapi orang yang lebih tua daripada saya kurang mengetahui kelebihan teknologi kerana mereka tidak mempunyai pendedahan dari awal terutamanya dari anak-anak mereka untuk menggunakan teknologi.

Ok teknologi kalau disalah gunakan akan menyusahkan hidup kita tapi teknologi kalau digunakan dengan cara yang betul dia akan memudahkan pengurusan Um kehidupan seharian kita.

"Sekolah di negara saya sangat menyokong pelbagai bahasa ini kerana penguasaan bahasa yang pelbagai membolehkan seseorang untuk berkomunikasi di peringkat ""international"" tanpa sebarang halangan."

Um Bahasa daripada persekitaran. Bahasa di rumah kami. Bahasa di luar rumah, di sekolah contohnya. Di tempat kerja, tempat awam gitu lah kita mempelajari bahasa kita.

Artis yang saya kagumi adalah Dabra Sia dan juga Elica Paujin kedua-dua artis ini Um sangat-sangat berbakat dan mempunyai Um bakat yang sangat luar biasa.

Um Kalau yang ini pula kebimbangan kami Um kadang-kadang mempengaruhi Um mempengaruhi hidup kalau di Um dan juga mempengaruhi Um. <noise>

"Cara saya menjaga badan dan kesihatan ialah saya akan mengelakkan diri daripada sentiasa memakan makanan yang manis, ""fast food"", ""junk food"" dan saya akan lebih banyak makan sayur dan buah-buahan untuk menjaga kesihatan saya."

Untuk menempah temujanji di negara saya saya harus menelefon klinik yang ingin saya pergi dan memberi tahu nama dan nombor kad pengenalan saya dan memberi tahu mereka untuk menempah temujanji yang saya ingin lakukan dengan memberikan tarikh dan masa.

Biasanya saya akan Um menunggu suami saya memberi hadiah apa saja hadiah ketika hari lahir jadi kalau dia bagi hadiah tu maksudnya hari lahir saya lah itu.

Saya pandai main gitar saya, pandai main piano dan juga saya pandai main gitar elektrik Um alat muzik ini Um tidak susah dibelajar sangat senang bagi saya.

Bagi saya kalau yang ini tidak semestinya sebab Um umur tidak juga mempengaruhi teknologi mana- mana pun kajian orang tua orang muda dia akan pakai sama juga.

Dokumen yang saya perlukan untuk bergerak di dalam negara saya ialah kad pengenalan. Kalau bergerak ke negara jiran ialah pasport, ini kerana kedua-dua-kedua-dua dokumen tersebut adalah sebagai dokumen pengenalan diri.

Saya teringin untuk Um berkebun. Berkebun ini sangat penting <noise> Um salah satunya keluarkan peluh, Um boleh dapat sayur pelbagai.

Setiap hujung bulan saya akan tambah nilai Um tujuannya untuk supaya tidak tidak putus Um makluman kalau lambat bayar akan terganggu pula akan terkacau.

Bagi saya sebenarnya sama sahaja tapi mungkin ada perubahan sikit Um mungkin lebih kerap Um ribut ribut Um ribut kilat dan juga banjir apabila banyak kerosok-kerosakan pada alam jadi banyaklah perubahan juga.

"Cara menempah temujanji Doktor di negara kamu ada dua yang pertama boleh lakukan secara ""online"" yang kedua boleh pergi terus ke kaunter klinik atau hospital yang ingin saya buat temujanji. "

Saya sangat suka seni tulis, seni sastera, saya suka menulis dan saya terlibat dengan sastera, saya suka membaca juga.

Cuaca hari ni cerah, Alhamdulillah. Terang, Um tiada tanda-tanda mahu hujan , Um memang-memang okaylah cuaca hari ni. Di luar pun nampak cerah saja tu.

Keinginan saya untuk anak-anak saya ialah mereka haruslah mempunyai sikap mandiri, pintar, rajin, menghormati orang tua, sentiasa berusaha dan nikmati lah zaman kanak-kanak mereka.

Pelajar sekolah mestilah saling menghormati satu sama lain walaupun berlainan bangsa, berlainan agama, berlainan budaya supaya perpaduan itu dapat dicapai antara satu sama lain.

Kalau dalam budaya kami Um sebab sekarang majoriti orang Bisaya muslim jadi memang Um orang yang mati itu jenazah tu akan diurus awal dan di dikafan di-di mandikan di kafankan dan kemudian dikubur.

Mata pelajaran kegemaran saya di sekolah Um English kenapa english sebab dia siuk dibelajar kalau siuk dibelajar kita pun Um seronok maksud saya senang kita mau faham senang kita mau bertutur.

"Bagi saya tidak juga senang sebab Um ""business"" ni mestilah mempunyai keazaman yang tinggi, semangat yang kuat, tidak mudah putus asa. Selepas tu kalau boleh modal mestilah ada supaya perniagaan tu dapat bertahan dengan lebih lama. "

Sangat mudah untuk memulakan perniagaan di negara Malaysia ini sebab banyak bantuan bantuan kerajaan yang diberikan kepada masyarakat terutama yang dibuatkan golongan B40 dan ibu ibu tunggal

Variasi cuaca di negara kami iklim Khatulistiwa dan ini memang sepanjang tahun tiada musim Um negara kami Um beriklim Khatulistiwa dia tiada musim sentiasa itu saja.

Musim atau variasi cuaca yang ada di negara saya ialah Khatulistiwa iaitu sepanjang tahun kami akan mempunyai cuaca yang panas dan hujan itu sahaja.

Um Contohnya, ubat-ubat darah tinggi suka me-mengambil ubat herba, daun herba Um

Permainan yang dimainkan oleh kanak-kanak dalam komuniti kami itu Um salah satunya congkak, Um selain congkak Um baling gasing, baling gasing dan juga bermain guli Um ini adalah permainan yang sentiasa dimainkan oleh kanak-kanak.

Harapan terbesar masa depan Um saya ingin hidup yang lebih berkualiti mental yang sihat, kehidupan yang aman, tenang dan damai, jauh daripada beban hutang dan sebagainya.

Teknologi ni berguna untuk kehidupan seharianlah seharian kami dalam hal hal dalam melibatkan urusan hidup walaupun anu tapi kena kawal jugalah.

Orang yang saya tanya jika saya mempunyai soalan tentang penyakit sudah semestinya orang yang terlibat dalam bidang perubatan seperti Doktor, Nurse atau pun Pensyarah yang terlibat dalam perubatan.

Perubahan iklim ini adalah sangat menakutkan, adalah satu benda yang sangat menakutkan bagi saya sebab pada bila-bila masa sahaja apa-apa <noise> secara naturalnya akan berubah, apabila berubah kita akan rasa lain dalam diri kita.

Hiasan cantik yang saya milik adalah koleksi magnet yang saya dapati di setiap negara yang saya pergi, negara atau negeri yang saya pergi. Yang diletakkan di ruang tamu d rumah saya dan saya boleh <coughs> melihatnya setiap hari koleksi-koleksi tersebut.

Cuaca hari ini sangat bagus Um dari pagi sampai patang ini hujan tidak turun, maksudnya panaslah. Cuaca sangat baguslah hari ini.

Kalau pasangan suka semua hal lah yang-yang baik, kalau kawan pula saya pun bukan ada kawan ramai, bukan saya memilih tapi kadang-kadang kawan ni inda ada yang tidak okay dengan kita jadi Um lebih baik dengan pasangan lah.

Teknologi selalu saya gunakan dalam kehidupan seharian adalah telefon bimbit tanpa telefon bimbit saya tidak boleh hidup ini kerana telefon bimbit Um menyimpan dan mempunyai menyimpan pelbagai maklumat-maklumat penting mengenai diri saya.

Ibu bapa dan pihak sekolah harus selalu mem-[Um] memantau anak apa yang dipelajari apabila anak pulang Um tanya dia apa yang kamu belajar di sekolah hari ini begitu juga dengan cikgu apa yang kamu belajar di rumah dan macam man kamu kasi siap kerja rumah.

Dalam budaya kami yang menjaga orang mati semestinya keluarga contoh kalau isteri yang sakit atau sedang nazak, suaminya akan menjaga atau anak-anak mereka yang akan menjaga,[Um] keluarga adalah orang Um penting bagi seorang pesakit yang nazak.

Kekerapan saya menggunakan telefon bimbit berkemungkinan dua puluh jam ini kerana saya tidak boleh terlepas daripada telefon bimbit dan saya sangat-sangat memerlukannya.

Um Kalau untuk anak-anak ni kalau boleh durang sukses lah kahidupan durang, dia sukses sama ada dalam anu hidup atau pun di masa-masa akan datang, tulah.

Um Suruh dia relax, cool, tenang, tenang kan diri Um buat biasa-biasa saja bah begitu. Ya.

Mata pelajaran saya di sekolah ialah subjek Sejarah ini kerana saya boleh menghayati perkara-perkara yang berlaku pada zaman dahulu dan masa dahulu dan saya sak sangat menyukai sejarah kerana saya mudah untuk mengingatinya.

Kalau dulu masa sekolah saya suka mata pelajaran sejarah memang saya suka lah sebab sejarah ni dia banyak Um isu-isu tentang-tentang hal-hal melibatkan kisah-kisah lalu yang-yang fakta bukannya yang-yang tidak betul.

"Cara saya menim-menambah nilai Um atau membayar telefon bimbit adalah secara ""online"". Um Saya akan pastikan telefon saya itu tidak menggunakan kredit tapi menggunakan postpaid Um sebab lebih senang untuk dibayar. "

Keadaan sekolah di kawasan kami Um sangat Um lengkap dengan infrastruktur setakat ini saya sangat puas hati dengan keadaan sekolah kami.

Serangga terbesar yang saya tahu adalah kumbang yang ada tanduk, nama sainsnya saya tidak tahu. Kumbang tu besar dan berwarna hitam. Um Bising boleh tahan, Um tidak menggigit cuma besar.

<noise> "Saya rasa cara yang paling terbaik untuk menyepadukan teknologi dalam bidang pendidikan adalah dengan kuasa kerajaan untuk menerapkan lagi itu pendi- itu teknologi dengan melahirkan lebih banyak graduan yang mahir dalam bidang teknologi dan mengajar anak-anak tentang teknologi pada hari ini supaya mereka tidak ketinggalan dan menyalurkan pelbagai teknologi, ""gadget"" dalam pendidikan. "

"Saya ingin mau jadi penulis yang profesional, menjadi seorang ""journalist"" yang berkemahiran sebab saya seorang suka menulis, suka membaca, suka mencari ilmu pengetahuan. "

Ok perniagaan maksudnya Um kalau dalam komuniti kami Um kawan-kawan ada yang biasa jual jual makanan atau pun membuat Um kuih-kuih macam tu untuk dijual.

Kemajuan teknologi yang saya fikir meningkatkan kualiti hidup saya ialah kemajuan teknologi AI ini kerana AI boleh membantu manusia untuk mendapatkan jawapan secara mudah.

Musim yang ada di tempat Um di negara kami ini kebanyakkan cuaca panas Um musim panas, musim ribut dan juga musim hujan. Dua cuaca atau variasi cuaca ini yang selalu ada di negara kami.

oh contohnya susu segar Um sayur sayuran air kosong gitu pun makanan sihat juga buah-buahan buah- buahan tempatan

Sebenarnya saya suka berada di dalam rumah kerna saya rasa apabila berada di dalam rumah itu fikiran saya lebih damai dan tenteram, saya tidak pernah memikirkan pikiran yang serabut bila berada di luar.

Dalam budaya saya siapa yang akan menjaga orang yang mati kebiasaanya lelaki dewasa Um cara mereka menjaga orang mati ialah mereka akan berjaga malam secara bergilir-gilir.

"Saya berpendapat tentang penggunaan perbankan dalam talian adalah sangat memudahkan kerana saya tidak perlu lagi berjalan jauh daripada rumah ke pekan untuk ke bank untuk melakukan ""Transfer of money"" kepada orang lain dan ia menjimatkan masa saya secara individu."

Saya pernah menanam lada padi, lada besar Um banyak jugalah dan hasilnya pun saya boleh nikmati bersama orang lain.

Pendapat saya tentang perubahan iklim ialah Um membahayakan ini kerana perubahan iklim yang terjadi pada masa kini memberikan kesan negatif yang buruk kepada manusia.

Tempat yang suci ini maksudnya ke masjid, bila ada perayaan contohnya menyambut Um Maulidur Rasul di masjid, itu satu tempat yang suci, tempat istimewa.

Siapa yang menjaga wanita yang sedang mengandung dalam komuniti saya kebiasaannya semua masyarakat yang terdiri daripada pelbagai lapisan umur dan juga jantina. Ini kerana wanita mengandung haruslah dijaga oleh semua orang.

"Saya mau bekerja dalam bidang ""cyber security"" sebab saya yakin pada masa akan datang, lima ke sepuluh tahun akan datang bila saya bekerja lebih banyak mangsa yang akan kurang cakna tentang pentingnya sekuriti dalam kehidupan mereka kerana <noise> terutamanya dalam komuniti saya iaitu di Sabah kerana belum ada lagi pendedahan tentang ""cyber security""."

Lawatan ke pawagam di negara kami Um kami akan turun dari kereta <laughs> beli tiket dan beli makanan sebelum beli tiket Kami pilih Um cerita apa, baru kami masuk dalam pawagam dan menonton.

Warna yang saya suka warna biru. Biru memang cantik, memang syiok ditengok memang baguslah tu warna tu, Um warna yang paling senang kita tengok, cantik.

Cara saya mempelajari bahasa yang saya pertuturkan ialah yang pertama saya akan mendengar macam mana orang tu bertutur dan seterusnya saya akan mencatat setiap perkataan dan mengalihkannya ke bahasa tempatan yang selalu saya gunakan.

Um Cara saya pelajari bahasa yang saya tuturkan Um lebih banyak bercakap dengan Um orang Um contohnya English, saya kena berbahasa dalam Bahasa English dan itu akan Um akan menaik taraf cara saya bercakap- bertutur.